Për avei ën bel giardin ëntà taié l'erba almenu üna volta a la zman-a e pöi bagné l'erba s'a fa caud e pöi taié tüte le piante, tenìe, gavé le fiur sëcche